Wo rayi wo <hesitation> diankhalalou kou i rayi wouthié gnaana i ganta bono, har geum gna firigo wa, firigo nokhouni fili yani nokhou yogo yéyi keηa a forména, inda formé a lanti rono dono nokhou bé ga moulone a ni rono nonbana i na kata dalana. mokho tana yéyi a layi yiramoun théfindini diankhalalou kou ga makha a ni ro yiramé ké kamma na yiramé tana séfindi a na ra kamma. A na korossi, yiramé bé ganagni ga kawana a lay djin ghoutou a na ra kamaηa koudo mouléyé kébé gayéyi ani dalandi. wo do wori khadi soro yogoni kha i ya débérini nokhou moulé ya mourounou anta gnana konpé nokho dinguira séla, fanké nga wourounou noηa dimassou wo kou haro bassalé thiakou ké tani yogoni, a na dionguini yitté nkama gna, fanké ké bé ga wourounou doono har pomiteri gnimé a na gnaana koundou gna fanké ké bé ga wourounou doonoηa a na dala.